Au rencana basa sila so au dale hedis untuk au lao hela mamanak ia, tapi au harus au semangat boe untuk au sanga soda beuk.